طي الملابس، أو تطبيق الملابس جد سهل ما يحتاج له أي شي، <hesitation> ولكن يختلف إن كان بنطال، أو إن كان تيشيرت، أو إن كان أي شي ثاني، <hesitation> نقوم <hesitation> بفرده <hesitation> وتطبيقه بأي شكل <hesitation> سهل، وبسيط، وسلس، بحيث -ي- يخرج شكل منظم جدًا.